<hesitation> manfaat sikat gigi sebenar nyo tu banyak nian jugo sikat tu banyak nian merk nyo tun dak ado tehitung lagi, begitu lah odol tu dak ado terhitung lagi, sayo ko ado cerito lah, sayo ko di jambi, zaman-zaman covid dulu tu gigi sayo dak do rato jugo adolah belubang waktu tu nah dokter tadi ngato sayo tu di suruh nyabut gigi, sayo cabut lah gigi, nah sudah tu dokter ko nanyo kau nak amsang behel apo idak, kalo sayo anjurkan pasang lah kareno gigi kau dak rato, sudah tu ayo tanyo lah ke dokter tu, ai sayo tu dak ado pulak, ko sebenar nyo gigi dak ado rato ko kareno apo dok, yo kareno kau dulu mungkin kecik e jarang gosok gigi, iyo pulak sayo sd tu jrang nyo lah namo nyo gosok gigi tu agak lah malas nian kami tu, jugo sayo lah pasang behel tu nyato nyo lah masang behel ko nyikat gigi nyo lah payah lah tu sudah makan agak lah kadang nasi, kadang biji cabe, banyak lah orang percayo diri make behl tu, sayo semenjak makai behl tu rajin benar lah gosok gigi tu. Kalo di rumah tu kan ayah sayo tu beda sikat gigi dengan mak sayo tu sikat gigi nyo, kalo ayah sayo tu sikat gigi tu yang agak keras elok e kalo mak sayo ko nak lembut, nah sayo pun di rumah tu sikat gigi nak lembut, kareno sayo bebehl tadi tu kalua dak tu habis, una rana bracket nyo tu kato dokter tu kan, sayo nurut lah kato dio, mungkin itu lah kato dio elok, nah sayo tu jugo kalo betanyo-tanyo tentang gigi ko banyak lah itu yang syo dapat betanyo soal nyo kawan sayo SMA ko, bapak nyo ado bukak praktek gigi, pak nelson namo nyo, jadi pak nelson lah tempat sayo betanyo tentang gigi, di sayo pas balek kejambi 2023 tu ado lah gigi sayo sakit gigi lamo sayo ko belubang, sayo ke okter gigi lah, sayo di tambal, sayo raso sayo di tambal raso sayo ado lah bekurang lah, kalo yang lain tu masih ado sakit e, akreno lah di makansaki minum pun sakit, dak nyaman lah, tapi kalu kito ajin raso sakit gigi tu elok lah janganlah pemals macam sayo, awal nyo sayo ko pemalas nian. Kalo biso sikat gigi tu kito biaso kan dari kecik tu lah, dari budak-budak tu lah di latih biak telaten besak nyo,, biak lah besak tu keras nian raso nyo tu, contoh no sayo sayo tu orang nyo keras nian, keras kepala iyo, banyak laku banyak tingkah, cuma sekarang tu ado lah raso menyesal sayo tu, ngapo sayo dak rajin gosok gigi, dulu tu kalo sayo ajin gosok gigi tu sayo raso dak ado pula nak pasang-pasang behl tu, besak jugo ternyato bayar tu dak ado murah ternyato perawatn gigi tu mahal, sikat lah gigi mengurangi nya apo lagi sayo ngerokok wai parah nian apo lagi sayo ngerokok dak ado sikat gigi raso negok di kaco tu kuning gigi sayo tu, nah itu kalo sayo tu pake odol yang elok close up yang itu cocok putih, wangi. kalo ak gosok gigi tu dak pede. Elok penampilan kau tadi tu, cuma bauk mulut percuma bae, dak ado nak betino tu, jadi sayo sebut ko sikat gigi tu elok lah darimkecil biak telaten dari budak, budak-budak yang baru tumbuh gigi yang lumayan ado banyak gigi bolej lah sikat gigi yang hati-hati jangan sampai lah tuo telambat amcam ayo ko, nyesal kalo lah tuo tu, nyai sayo tu gigi lah rontok galo lah habis sayo rumah mako sayo dimarhi nyai sayo tu dak endak sayo tu macam nayo sayo bengin tu payak nak sikat gigi, sikat gigi tu mahal selain tu nyai sayo tu pake siwak nyikat gigi itu pun oramg yang beduit bae yang mapu tu, itu nyai sayo di bagi dari oramg yang balek dari sano dari mekah sano balek umroh pasti dibawak oleh-oleh, yo jadi buyut sayo, jadi nyai sayo punyo emak. jadi panggilan nyo buyut, nah buyut kau tu make arang, buyut sayo sampe dio meninggal tu sampe umur tujuh puluhan tu apo gigo nyi masih utuh. Palingan iyo sekok duo lah keropos kan jadi sayo harap yo penting nian lah kito sikat gigi tu, jadi jangan ado kato telambat bahayo kedepan nnyo kito nyesal.